عشان تغسل سنانك صح أول شي حط معجون الاسنان على الفرشاة وبعدين فرش سنانك في حركة دائرية خفيفة تأكد أنك تغسل كل الأسنان من فوج لتحت وبعدين نضف لسانك شوي بعدها أغسل <hesitation> بالماية ولا تنسى تفرش عشان تكون نضافة كاملة